پھرین میں"برساتی فائدو"سنڑایو۔ برساتیم جکو تھڑیین منکھیں اہیں، جکو غریب منکھیں اہیں او جکو بنی تھئے تی اوئے تے ڈپینڈ ہوئیں سجیں برسات متھے مشتمل اہیں ائیں برسات جکو ہوئیسے تو اوئاں ناں سبھ کجھ ملی۔ او سبھ کجھ ڈپینڈ کرسیں بنی تے ائیں بنی ڈپینڈ کرے برساے برسات رے پانڑی متھے۔ جیکڈنہں ودھیک برسات بھی ہوتی جائے <hesitation> تو بھی اوئاں ناں نقصان اہے جیکڈنہں برسات نارمل اہے تو اوئاں ناں دائدے میں اہے بنیاں سوٹھیاں آلیں جیکڈینہں برسات گھنڑی تھے تو ودھیک نقصان اہیں تو مناں سجو ڈپینڈ کرے سجی فیملی گھر پورے برسات تے ڈپینڈ کرسے بنی ڈپینڈ کرلے جیکڈینہں ودھیک برسات ہوئی تو خود خوشی کریں۔ کیوں کہ او سجا بنی تے ڈپینڈ ہوئیسیں ائیں برسات پڑے تو امیں ہیک قصہ بھی یاد آ لا کہ پڑہائی میڈیکل ٹیسٹ ری تیاری کرتیں جڈینہں جام گرمی ہتی جون جولائی میں پڑہتیں تڈنہں ڈیکھتیں کہ برسات کڈہیں آوے ٹھاڈ پرلے ایتری گرمی میں اہڑی حالت ہتی کہ برسات آلی تو امیں اہڑیں خوش تھیں جکو آخری مہینے میں برسات ہالی۔ برسات ایتری ضروری اہے جڈنہں برسات آلی تو امیں ڈاہیں خوش تھیں باہر گھومی لیں او ٹائیماں ماں برسات ہالی۔